Jancu aɗaja da tlaanyi gaa ɗa gəmmo aafafkənja adakshi flaana bai nda jibba kshi ndayanakshi rri wanda nda tatke kshi zəgaya nən akshi aancu bai sai nda makshi ɗagi dayəngəri ii daawa dawa aaku, to mii wanda ndame aci ndayi naa aci rri wanda nda tarrneci beetoii rri tunu nda den aci aa rakan, aci aa rakan to dengori dlamingəri nən nən, ko aatu dlamingəri nən nən sai nda ramma, lockwtu jaa jancu wəya tuku bai ko kuma jaa hancu mayəm tuku bai to jaa ɗawu naa aci ii ɓa kasau amman dəgo dea mayəmgu tlangəri dlaməngəri mazəm gə nən akshi kuma danai akshi aa ramau maa akshi zəgadu nən da akshi ɗawu masu akshi ii rri wanda nda dlam zəgayau akshi kuma aa ɗa wa mamukshi ii rri zəyəm ɗagai dew zəga naa biwu ko kama wənya zəga naa biwu sai akshi da ramma, akshi da ɗa sutuku matkamtu da dlaɓa kakshi nən da akshi zəga naa bee akshi aa dlamau. kuma dew nən sai aa gaada aamikshi ii da cewa mamukshi təfii ii rii wanda wəya tuku dlame karatuk gu bai aa rii tunu atu dew mamugu aarii tunu gusku kasau ndancu nda ɗawi mamugu ii rii wanda nda gugzək shi bee aafafkən jau dew garrnakshi amma ancu mamukshi da təfai ii kunu rii mii wanda mamukshi aa gugza bee. Danai aa rii tunu gusku mamau mii wanda tlanakshi gwam garraucin bai mamau mii wanda gusku kassau tlanakshi sasala, sasala kasu tuku yaawu nakshi nən aa mai mamukshi dandu ii rii wanda nda gugzəkshi bee. Aksh maa Aafafkənshi, mikshi ɗawakshi bai amman akshi denakshi gususku mamakshi dandu ii rii wanda nda gugzek shi bee, biiwu tawan nda gagzəkshi ndani nda gugzəkshi yadda bee wanda bitku bəlan bitku bəlam bai naa ka sunu ɗagai kuma dengəri kasau nən ancu bai sai da ramma aaawo kwa ɗawu na mamukun ii rii bee kasau aarɗa ii miyau naa dawa kanai ii rii bee kasau.